Kominyami ni am baini breadion, binyami bread. Bread bapuradalu be flour, be sugar, be indiam, be mixata, be chemical jifere.